Tsara- tsaroana tamin'ny enao nivôlana le vakansy le nofinofisinao tamin-draiky igny? Bon, tanterahatsika izy igny, hafiriàgna tiàgna tsika mande de aiza tia- tegna tiàgnao andehagnana? Atsika andeha akagny hitanterahitsika nofinofinao.